<hesitation> Sady mije -ma- magneta aho, ne- me- mamboatry <hesitation> foot, fa gne tegna foot amboariko foot bôly avao, zay fosiny na jereko na la <hesitation> na amboariko.